पानीने मछ्रीके छोरके <hesitation> घोही, सेमार, सिथुवा, डोका, जोक, थेङ्गी, किरा, पिलुवा, लथेर, ताल, पखल, बालु, <hesitation> गिटि इसभे पानीने रहैये ।